Gyíŧi bége, <hesitation> binan siimde, njali ma binriiji hamma binhúrre, <hesitation> wi ma wi gí fnsaantem bàa ma, hamma binsiimde, giriijim bàa wembe.